ʻAʻole hiki ke hoʻololi ʻia kou ʻano. ʻO kou ʻano ia. Ua hānau ʻia ʻoe, a <hesitation> ua hānau ʻia me kou ʻano. Eia naʻe ʻo ka mea hiki ke hoʻololi ʻia ʻo ia hoʻi kou kuanaʻike. Hiki iā ʻoe ke hoʻonui i kou ʻike i mea e ʻokoʻa ai kou kuanaʻike. A ke ʻokoʻa kou kuanaʻike, ʻokoʻa kou mālama ʻana i ka pā mai o kou naʻau.